Alura se völe stiré ën paira d'braie büte ën sima l'as da stir, t'ie fute li ën sima e pöi t'la pase bin faita da le pieghe, da da da i culèt, da le pieghe e prima da 'na part, pöi da l'auta, pöi t'ie pieghe turna ënsema e a restu bele stirà